ɓa nucobiyo nɛ mi ho azi tun bewobe nɛ ɲi be amu onni ma cɛ ji ɓaɓe mi ezite ami cɛmu besosi donk sunuwo mi wɛ'a ɓa se sunuwo mu ɲi be nɛ ɓawe cɛ mu ɲi mu beso boni